kona sem er öryrki eftir aðgerð á sjúkrahúsinu á Akureyri segir að allar reglur hafi verið þverbrotnar mál hennar er nú til skoðunar hjá landlækni og siðanefnd Læknafélagsins ríkislögreglustjóri lofaði dómsmálaráðuneytinu bót og betrun sem varð til þess að hann slapp við áminningu eftir að hafa notað bréfsefni embættisins ranglega ávöxtun lífeyrissjóða hefur minnkað mikið á undanförnum árum erfitt getur verið fyrir segir að hvolpurinn Samson hundsins

sé mjög líkur honum hún segist skilja að fólk hafi efasemdir um að klónun

en sjálf efist hún ekki hátt í sjötíu tonn af graskerjum eru flutt inn til landsins fyrir hrekkjavökuna í ár ungviðið flykkist í verslanir í

hrollvekjandi búningum

gott kvöld

undir aðgerð á Sjúkrahúsinu á Akureyri aðgerðin umbylti lífi hennar og er mál hennar nú til skoðunar hjá landlækni og siðanefnd Læknafélagsins Málfríður starfaði á sjúkrahúsinu á Akureyri í tuttugu ár og var starfsmaður þar þegar hún undirgekkst aðgerð við kvilla sem hafði hrjáð hana lengi henni hafði verið sagt að þetta væri smávægileg aðgerð og hún gæti farið heim að henni lokinni aðgerðin hefur hins vegar breytt lífi Málfríðar fyrir aðgerð

var hún heilsuhraust og missti varla dag úr vinnu en nú er hún öryrki og með áfallastreitu og það að þetta sé sko sjúkrahús og þegar maður skoðar hvað felst í þessari gæðavottun þá er það sjúklingurinn í fyrirrúmi vinna eftir lögum og reglum að komast finna ástæðuna fyrir hvað fer úrskeiðis

segir að allar reglur hafi verið þverbrotnar og að mörg mistök hafi verið gerð í aðgerðinni sjálfri sem og eftir hana henni hafi til að mynda ekki verið kynnt hvernig aðgerðin yrði framkvæmd henni hafi ekki gefist tækifæri til að hætta við hana þegar hún komst að því og að svo virðist sem skorið hafi verið í vöðva í aðgerðinni sem gerir það að verkum að hún er nú öryrki þá sé enginn sem standi

vörð um réttindi og öryggi sjúklinga á landsbyggðinni

eins og er á Landspítalanum

gagnrýnir einnig hvernig sjúkrahúsið á Akureyri tók á hennar máli til að mynda hafi formaður gæðaráðs spítalans svarað kvörtuninni frá henni en kvörtunin laut meðal annars að störfum hans þannig að hann fjallaði um eigin vinnubrögð ég komst

því síðar að hann hefði setið bara fundinn þegar að kvörtun mín var tekin fyrir nánar er rætt við Málfríði Þórðardóttur í kveik í kvöld klukkan átta dómsmálaráðuneytið segir ríkislögreglustjóra hafa gengist við misgjörðum sínum í bréfaskriftum til tveggja fjölmiðlamanna hann hafi lofað að gæta sín í framtíðinni og því

að áminna hann ekki þetta kemur fram í svari dómsmálaráðuneytisins til umboðsmanns Alþingis sem óskaði eftir skýringum á því að ráðuneytið áminnti ekki Harald

ríkislögreglustjóra fyrir að nota bréfsefni embættis síns til að andmæla umfjöllun tveggja fjölmiðlamanna um efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra Haraldur sakaði fjölmiðlamennina um ólögmæta

meingerð líkt og kveðið er á um skaðabótalögum þar segir að heimilt sé að láta hvern þann sem ber ábyrgð á ólögmætri meingerð gegn frelsi friði æru eða persónu

annars manns greiða miskabætur ráðuneytið vildi sérstaklega vita að hverjum hann teldi að sú meingerð beindist að sér persónulega eða embættinu réttarvernd í ákvæði skaðabótalaga nær einungis til einstaklinga en ekki embætta eða stofnana af svörum Haraldar mátti skilja að hann hafi misskilið ákvæðið og haldið að meingerðin beindist að embættinu hann hafi því einfaldlega ekki áttað sig á að hægt væri að túlka bréf hans á þennan

hátt ráðuneytið sagði í bréfaskriftum við Harald að það væri litið mjög alvarlegum augum að ríkislögreglustjóri sendi borgurum bréf með fullyrðingum um ólögmæta háttsemi án þess að fyrir því sé lögmætur grundvöllur í svari ráðuneytisins til umboðsmanns Alþingis segir að Haraldur hafi gengist við misgjörðum sínum og áréttað að hann muni gæta að orðanotkun í málum sem þessum því hafi meðalhófssjónarmið ráðið för og hann hafi sloppið við áminningu neðri málstofa breska þingsins ræðir nú lagafrumvarp sem Boris Johnson forsætisráðherra lagði fyrir í dag það kveður á um að boða eigi til þingkosninga tólfta desember þetta er í fjórða sinn sem Johnson reynir að knýja

fram kosningar í hin þrjú skiptin síðast í gær fékkst ekki aukinn á þinginu fyrir tillögunni í þetta sinn lagði Johnson fram lagafrumvarp sem aðeins einfaldur

þingmanna þarf að samþykkja

leiðtogi Verkamannaflokksins hefur þegar sagt að hann styðji frumvarpið og því þykir líklegt að það verði samþykkt þegar þingmenn greiða atkvæði um það síðar í kvöld ávöxtun lífeyrissjóða

hefur minnkað mikið síðustu ár og er langt undir því sem var fyrir hrun ein skýringin er sú að íslenskt er enn mikið notað í áhættufjárfestingar að sögn verkfræðings sem hefur borið saman ávöxtun lífeyrissjóða raunávöxtun lífeyrissjóða var að meðaltali tvö komma tvö prósent á árunum tvö þúsund og sextán til tvö þúsund og átján en hún var þrefalt hærri eða sex komma sjö prósent að meðaltali í þrjú ár þar á undan

samanburðar var raunávöxtunin ellefu komma fjögur prósent að meðaltali árin tvö þúsund og þrjú til tvö þúsund og sex áhættufjárfestingar lífeyrissjóða gætu skýrt þessar sveiflur þetta eru dálítið miklar sveiflur ef lífeyrissjóðir eru

með ávöxtun fimm sex sjö prósent en detta örfáum árum seinna niður í eitt til tvö prósent þá er það kannski

aðeins of mikið í áhættufjárfestingum enn þá ferðaþjónusta verksmiðjur og ýmislegt þannig Hallgrímur hefur borið saman raunávöxtun íslenskra og birt niðurstöðurnar á vefnum pensionpro punktur is útreikningurinn er meðal annars byggður á gögnum frá Fjármálaeftirlitinu og ársreikningum lífeyrissjóða í ljós kemur að næstum sexfaldur munur er á ávöxtun lífeyrissjóða á Íslandi

gögnin benda til þess að áhættufælni og varkárni skili sér í vel heppnaðri ávöxtun á lífeyri jafnvel þótt ávinningur af fjárfestingum með mikilli áhættu kunni að vera mikill alltaf þegar ég hef spurt framkvæmdastjóra lífeyrissjóða af hverju er þessi fína ávöxtun fína ávöxtun hjá þér þá er

það er alltaf þetta svar þeir sem standa sig best á Íslandi eru áhættufælnir sjóðir erfitt getur verið fyrir almenning að fá upplýsingar um fjárfestingar lífeyrissjóða og bera saman árangur og ávöxtun sjóða Hallgrímur segir að ávöxtun íslenskra

auknu gagnsæi fylgdi sömuleiðis aukið eftirlit svipað eftirlit eins og er komið núna með akstursgreiðslur alþingismanna þetta hefur bara jákvæð áhrif og

bætir hag allra lífeyrissjóðanna lífeyrisþeganna og alls almennings Birgir Ísleifur Gunnarsson fyrrverandi borgarstjóri menntamálaráðherra og seðlabankastjóri er látinn áttatíu og þriggja ára að aldri birgir Ísleifur fæddist í Reykjavík nítjánda júlí nítján hundruð þrjátíu og sex hann gegndi embætti borgarstjóra frá nítján hundruð sjötíu og tvö til nítján hundruð sjötíu og átta hann varð síðar þingmaður og ráðherra birgir Ísleifur sat á þingi til ársins nítján hundruð níutíu og eitt þegar hann tók við stöðu seðlabankastjóra sem hann gegndi til ársins tvö þúsund og fimm eiginkona Birgis Ísleifs var Sonja Backman hún lést fimmta október þau eignuðust fjögur börn búist er við að skógareldarnir í Kaliforníu logi í

vikur enn betur gekk að ráða niðurlögum eldanna í gærkvöld en það verður skammgóður vermir tugir elda brenna nú víðsvegar í Kaliforníu en helst er fylgst með tveimur svæðum annað þeirra er kennt við

miðstöðina í Los Angeles en þar kviknuðu eldar fyrir rúmum sólarhring þar hefur yfir þúsund slökkviliðsmönnum tekist að

útbreiðslu eldsins í bili hætta er á að það breytist því spáð er miklum vindi næstu þrjá daga og áframhaldandi

um tvö hundruð og fjörutíu hektarar eru

á svæðinu sem er álíka stórt svæði og Seltjarnarnes yfir tíu þúsund heimili hafa verið rýmd átta hús eru ónýt og sex skemmd þar hafa um þrjú hundruð ferkílómetrar brunnið sem er næstum því fjórföld stærð Þingvallavatns þar eins og í brunanum dró úr vindi þannig að það tókst að draga úr útbreiðslunni gripið var til þess ráðs að taka rafmagnið af hjá alls tveimur

milljónum íbúa til að koma í veg fyrir útbreiðsluna það eru einkum vínframleiðendur sem verða fyrir tjóni af þessu ríkisstjóri Kaliforníu hrósaði starfi slökkviliðsmanna tæplega tvö hundruð þúsund manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín á þessu svæði talsmaður slökkviliðsins segir að líklega logi þessir eldar í nokkrar vikur jafnvel mánuði jörðin eiðar á Fljótsdalshéraði verður að óbreyttu seld á nauðungaruppboði eftir viku jörðinni fylgir húsnæði gamla

alþýðuskólans svo sem

heimavist og íbúðarhús eiðar hafa verið í eigu félaga undir stjórn Sigurjóns Sighvatssonar athafnamanns frá árinu tvö þúsund og eitt fram kemur á vef að Landsbankinn hafi óskað eftir nauðungarsölu í maí samkvæmt upplýsingum frá sýslumanninum á Austurlandi byggist beiðnin á níutíu milljóna króna láni frá tvö þúsund og tólf auk vaxta forsætisráðherra segir að loftslagsmálum hafi verið gert enn hærra undir höfði í norrænu samstarfi á því ári sem Ísland hefur gegnt formennsku í norrænu ráðherranefndinni þing Norðurlandaráðs hófst í Stokkhólmi í dag í upphafi þingsins voru sérstakar með norrænu forsætisráðherrunum þar á meðal Katrínu Jakobsdóttur tók á þinginu í Ósló í fyrra við formennsku í norrænu ráðherranefndinni og skilaði henni af sér formlega á fundinum en Danir taka við Katrín segir að í formennskutíð Íslands hafi verið lögð áhersla á málefni ungs fólks sjálfbærni og hafið var ákveðið að setja loftslagsmálið enn hærra á dagskrá okkar sameiginlegu norrænu dagskrá og ég er mjög ánægð með

um að Norðurlöndin eigi að taka forystu og vinna betur saman

ná árangri gegn loftslagsvánni þá segir Katrín að fyrir tilstuðlan Íslands verði haldinn fundur á morgun um málefni ungs fólks á Norðurlöndum hvatt hafi verið til samvinnu við að gera ferðaþjónustu sjálfbæra hins vegar sé enn mikið verk óunnið í að vekja athygli á að hafið sé viðkvæmt við erum búin að vera að ná að setja mál á dagskrá um plastmengun

hafi

líka það sem við

að gera heima á Íslandi það er að segja auka vöktun gagnvart súrnun sjávar sem er ein stærsta og veigamesta afleiðing loftslagsbreytinga en um leið ekki eins sýnileg og annað sem er að gerast þingið stendur fram á fimmtudag samþykkti á fundi í dag að skipuð yrði þriggja manna starfsstjórn um rekstur Reykjalundar starfsstjórnin mun vinna að málefnum stofnunarinnar án aðkomu stjórnar SÍBS segir í yfirlýsingu sem send var út nú undir kvöld starfsstjórninni er einnig ætlað að vinna tillögur um rekstrargrundvöll Reykjalundar til framtíðar framkvæmdastjórn Reykjalundar fer eftir sem áður með daglegan rekstur stofnunarinnar fyrr í dag sendu sálfræðingar sem starfa á Reykjalundi frá sér yfirlýsingu þar sem sagði meðal annars að stjórn verði að hætta afskiptum af starfseminni áður en meiri skaði hljótist af vinnubrögð slökkviliðs Lundúna þegar byggingin brann fyrir tveimur árum eru gagnrýnd harðlega í nýrri skýrslu færri hefðu látist ef slökkviliðið hefði fyrr gripið til aðgerða en raun var skýrslan kemur formlega út á morgun en breska Ríkisútvarpið b b c greindi frá

megininntaki hennar í dag byggingin brann í júní tvö þúsund og sautján og létu sjötíu og tveir lífið í skýrslunni er slökkviliðið gagnrýnt fyrir verulegt aðgerðaleysi og

við slökkvistarf þótt almennir slökkviliðsmenn hafi staðið sig vel hafi skort þjálfun fyrir þessar aðstæður þá er líka gagnrýnt að slökkviliðið hafi ráðlagt íbúum að halda kyrru fyrir í íbúðum sínum í nærri tvo tíma eftir að eldurinn kom upp rýma hefði átt

húsið klukkutíma fyrr það hefði bjargað nokkrum mannslífum slökkviliðið hefur sjálft sagt að eldfim klæðning hafi gert það að verkum að eldurinn hafi breiðst jafn hratt út og raun ber vitni í næsta hluta rannsóknarinnar verður sá þáttur í brunanum skoðaður slökkviliðið ætlar ekki að bregðast við gagnrýninni fyrr en skýrslan verður formlega birt á morgun

þeirra Ólafs Ragnars Grímssonar vegna muni hún þó ekki koma með hundinn hingað hún segist hafa fullan skilning á því að fólk setji siðferðisleg spurningarmerki við klónun

nákvæmlega en samt ég man

þúsundir dýra samkvæmt verðskrá sem þar er birt kostar

að klóna hund liðlega fimm og hálfa milljón kött og á fjórtándu milljón að klóna hest segir að ferlið allt hafi verið heillandi og mikil þróun hafi orðið frá því

í Skotlandi árið nítján hundruð níutíu og sex en það var einmitt vinur sem gerði það og er hún guðmóðir sonar hans dýralæknir

hér á landi tók erfðaefni úr

til ViaGen Pets í Texas þar sem því var komið fyrir í staðgöngumóður segist mjög þakklát því skömmu eftir þetta var

fyrstu átta vikurnar verður hvolpurinn með móður sinni hún

Samson verði hjá henni í London og ferðist með henni hvert sem hún fer að Íslandi undanskildu dorrit segist hafa fullan skilning á því að fólk setji siðferðisleg spurningarmerki við klónun fyrir henni sé þetta ekki vandamál þvert á móti styðji hún allar rannsóknir sem ekki skaði eða valdi sársauka en fleyti læknisfræðinni áfram

getur ekki séð Samson þessar fyrstu vikur en hún segist eiga von á fleiri myndum af honum

er nú í fullum gangi víða um land hjá Ísfélagi Vestmannaeyja á Þórshöfn hafa hjólin snúist hratt undanfarnar vikur en um hundrað manns vinna á vertíðinni þar er nú unnið allan sólarhringinn þegar fréttastofu bar að garði voru starfsmenn í óðaönn að pakka fyrstu síldinni sem Heimaey

við byrjuðum á makríl í byrjun ágúst og vorum í miðjan september búin að vera að vinna síld síðan norsk íslenska síld að mestu

meiri tækni notuð það er orðin meiri sjálfvirkni við erum komnir með sjálfvirkar

víða mun þetta enda þannig að í síldarvertíð verði engir starfsmenn og bara yfirmenn ég held það verði aldrei svo ég held það þurfi alltaf að vera starfsmenn sem að fylgjast með og sjá um að gangi Erna Ólafsdóttir er ein þeirra sem koma á síldarvertíð á Þórshöfn í ár hún lauk nýverið námi við Menntaskólinn á Akureyri en hún er á sinni fjórðu vertíð mér vantaði bara pening bara mjög fín vinna hvað er það við síldarvertíð sem heillar

frábær félagsskapur og nóg af pening og já bara mjög fínt að vera hérna hvað tekur við þegar þessari vertíð lýkur hér þá fara allir og hvíla sig aðeins sofa aðeins í nokkra daga og

verður þrifið það má vera hræðilegur á hrekkjavöku en ekki á öskudaginn segir ungviðið nærri sjötíu tonn af graskerjum eru flutt til Íslands fyrir

er erfitt að ákveða sig frekar erfitt þetta breytist á hálftíma fresti ertu alveg handviss mhm það er ekki bara ungviðið sem bíður með eftirvæntingu eftir hrekkjavökunni sem er á fimmtudaginn kemur fleiri kaupa grasker en áður samtals flytja þrír stærstu

birgjarnir inn um sextíu og sex tonn af

frá Bandaríkjunum Spáni Þýskalandi og Danmörku

flug að hluta en hvað er hægt að gera við öll þessi grasker eftir að þau hafa þjónað hlutverki sínu sem skraut ef þau hafa ekkert verið verið skorin

og eru bara heil þá er alveg hægt að nota þau verið úti í nokkra daga það er hægt að

brauð og kökur Nanna mælir frekar með minni graskerjunum í matargerð en þeim stóru sem eru þó ekki alveg einskis nýt hola þau meira að innan

setja fræ og láta standa fyrir fuglana en graskerin eru ekki aðalatriði hrekkjavökunnar heldur blóð og búningar við ætlum að vera tvíburar eða kisur skreyta okkur hræðilega hver er munurinn á hér er ný frétt Gyða Valtýs

á morgun er útlit fyrir hæga

átt víðast hvar á landinu með súld eða lítils háttar rigningu vestan til en þurrviðri um landið austanvert hiti tvö til átta stig yfir daginn mildast við suðurströndina Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum það

er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér um íþróttir kvöldsins

Guðmundur Guðmundsson þjálfari íslenska karlalandsliðsins í handbolta segir það jákvætt vandamál hvað hann hefur nú úr mörgum góðum leikmönnum að velja í landsliðið fyrir EM í janúar heimsmeistarar kvenna í fótbolta kynntu í dag nýjan landsliðsþjálfara sem er öryrki eftir aðgerð á sjúkrahúsinu á Akureyri segir að allar reglur hafi verið þverbrotnar mál hennar er nú til skoðunar hjá landlækni og siðanefnd Læknafélagsins ríkislögreglustjóri lofaði dómsmálaráðuneytinu bót og betrun sem varð til þess að hann slapp við áminningu eftir

hafa notað bréfsefni embættisins ranglega ávöxtun lífeyrissjóða hefur minnkað mikið á undanförnum árum erfitt getur verið fyrir almenning að fá upplýsingar um fjárfestingar sjóðanna segir að hvolpurinn Samson hundsins

sé mjög líkur honum hún segist skilja að fólk hafi efasemdir um að klónun sem þessi sé siðferðislega rétt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

veriði sæl